تبدأ يعنى إنك تحط ، أول شى تحاول توزن نفسك على العجلة ، وبعدين تبدأ واحدة واحدة ، <hesitation> تحط ادينك الأثنين على على العجلة نفسيها ويكون فى أحد جنبك مثلاً يساعدك على إنك تبدأ تمشى واحدة واحدة ، بعديد بعدين بتلاقى نفسك بتمشى لوحدك يعنى.